Livi yeei kandu ye chiva, a nchikutu kuu ye lo yee nkai naá jnu kuu nka viko jnanda'a, a na nka kuu ye viko lo kijlei naá na nka kue'e lo ijña naá te lujua kileva'a ye naá, a jnu ye kuu nka ɨ́ɨ́n viko jnanda'a nka, te lujua nka nda kajlai ye lo wa'a ka nka iyo ka nka naá na kuja'aso na kuu ye ijnu naá, kolo lujua ye <noise> chiva naá a ye chikaxi naá ndee nka ye lo na ni'i naá, te ye naá kuu ye lo nda lakeei ijnu, te lujua yeei ñujñe-ijnu naá, lujua kandu <noise> ye chiva naá, a ye chikaxi naá ndee nka ye naá, te naá kuu ye lo wa'a ka nka lo yee nkai orre lo iyo ye viko naá, jnu ye lo ni iyo wa'a ka nka naá, te ko xi ye ijnu naá kuu ye lo <hesitation> wa'a ka nka lo, kuu ye wa'a ka nka lo iyo lo ni yee ye'e nka ye lo ni kijle ye viko naá.